So a ɓili gahere ma e dow hite, sey ngàta laalaje maa. Naa ndiyam dollaake sai renta ba mintiji sappo, to salaake non ma wala leydi, ngam lalage wulaata.